واللهي لا هذا ولا هذاك.. العمر واحد واللي الله يكتبه فيه الخير. هذي شغلات الصراحة ما نقدر نغير فيها شي لأن مو بإيدنا وما اقدر أقول رأيي فيها.